Ne, ne maa ƙa kurɓe shino̱ sheraani na na yiiji fuujim amma ne maa ƙan kurɓen shikno shikno a sakijim <hesitation> amma kurɓe maa ƙam, ni yiiji ɓirang-ɓirang ne waro̱ shele ma aboono̱ minun ndi yu ɓirang-ɓirang minun yu necco̱ ƙamma shinu.